Chwng saak saak bai simi tongwui manya. Tamoni hinba chini langma o kwbangma manwui tei jora tongo jefuru chwng buino nango. Chini langmani kaam o bui ni yak bo nango. Jemon bemar wngkhai doctor tei bithi nango tei bithi no chwng saak saak kaisa bai swlamwui maya. Kheto o kaam khlaina thnang khe musuk tei bwchulwui nango tei amo rok saak ni yago kwrwui faano wngwui mano. Amo hai no kwbangma kaam tei manwui tongo tei aboni bagwui raang tei bui nango. Paithakgo chwng sai mano je chwng saichung saichung tongwui manya hinoi.